لو انا مضطرة ازرع مستعمرة على المريخ, مين الاشخاص اللى انا هاخدهم معايا هاخد:ابنى وجوزى ومامتى وبابايا واخواتى, اه <hesitation> ليه لان هما دول اهم ناس بالنسبالى احتاج ان هما يكونوا موجودين معايا فى اى مكان بروحه